في واحد الليلة، رائد الفضاء چالس في محطة الفضاء كراقب النجوم و الكواكب فحال ديما، حتى كبا لو واحد النجم اللي غريب أو فشكل، ومبدل على النجوم لاخرين، في اللول كصحابلو غير قمر صطناعي ، ولكن ملي حقق فيه، أو شاف فيه مزيان، لقاه بأنه كلمع بطريقة مختلفة، وفيه تفاصيل مختلفة على النجوم لخرين، من بعد كتكتاشف أنها بوابة لعوالم أخرين